हाँ, स्वीजरलेंड को इतिहास भी घणो खास छे। एक अगस्त बारह सौ इंकार्णू मं तीन क्षेत्र, उरी, स्वीट्स और उन्ट वाइडेंड, मिलीक एक <hesitation> गठबंदन बनाये गयो, जीक स्वीट्स <hesitation> कन्फेडरेशन को चुर्वात मान्य कियो गयो। कई लोग हाड बर्ज बर्ग साम्राज्य सु आजादी मिली और धीरे-धीरे बाकी क्षेत्र भी जुड़ता गया। स्वीजरलेंड अट्ठारह सौ पंद्रहसु हमेशा तटस्थल देश रहो और दुनिया भर मं अपनी शांती नीती बनाये रहो।